﻿Palank kgeman schenee no! ni minji iyyaa no mun khar no fooje minun addu na kham maii aboo no ma kpaddu kho minu, man chjadu ma ta ii minun kgoo boo ii ambon ii ii kasuwa minu ma ambo kho kasuwa mun waa pippille mu ii maa pippilee mu wee, ma pippillee mu, ma fuula, khamma ii takga, khamma ii landa tii schik mu, ma pippilla mun pippillee mu khamma ii, kaya ii schuwaani ma pilleemu, minun fuu, minun miiru minai, minun wattu ɗungo ii cigaba kha ii, minun wattu dun go ii birank-birank tii manai maa yii kho minu ma yii birank-birank, tii minai maa yiiƙo minun kgooboo aru ii ya birank-birank tii ti fillng ball minu maa yii kho birank-birank tii fillng ball minu illi na minun kguuttu attu mina minu attu schina chjon, minu maa schjin go chjon, minu maa schjin go chjon minun illina, minu ma illu kho minun ii, minun waa bu yamba mu minu maa wab kho yamba khan ii kheman ii schene mo schi ii schi, shin ne wee go ninkgabun tii yamba ni godugo ti schakkha